أنركب بلفيسان نجيب كاش ب كاش فيسان يكنون ملاح سانك طوال شوية ونجيب <hesitation> ونجيب ف- ثاقب هاذيك <hesitation> الماشينة، أيا بعد ن- نحط الثاقب ذيك على <hesitation> على <hesitation> الفيسات ون ونلض أنا نلضهم وهما يتزير قد قد أنا نزير تزيارة زينة وهاذيك هيا خدمتها مريقلة.